أفظل كتاب قرأته مؤخرا كان أنا تعجبني كل كتب الدكتور مصطفى محمود هذا الرجال عالم علامة مو مو مجرد عالم مرة وايد مختلف عن العالم الثانين عن الكتاب الثانين كمان تعجبني كل كتب أليف شافاق تعجبني كتب دكتورة خولة حمدي.